عشان تسوي كعكة بسيطة هذي هي الخطوات اولا كوبين دقيق كوب سكر نصف كوب زبدة ذائبة كوب حليب اثنين بيضة ملعقة صغيرة فانيليا ملعقة كبيرة من البودرة رشة ملح الخطوات سخن الفرن مئة وثمانين درجة احطه فيه الزبدة مع السكر ثم اضف البيظ اضيف الحليب واخلط مرة ثانية واخليه يجمد ومبروك عليك.